نعم دراسة الأدب تعتبر مهمة، وعندها فوائد عديدة منها توسيع الأفق الثقافي ،وتطوير -الف- التفكير النقدي، تحسين مهارات ال <hesitation> الكتابة ،ومنها كمان تعزيز التعاطف ،والاستمتاع ، والفن، لكن في بعض الحجج ضدها مثلا <hesitation> يقول لك عدم الفائدة العلمية <hesitation> استنزاف الوقت والجهد وتغير الاهتمامات.